<noise> Sakorikata na atao koa hoe Tagnalahy, misy koa ny magnatso azy hoe Tarondro. I moa izany mahay miovaova loko; da ambony hazo egny ny tena itobohany. <noise> Da arakaraky gny tany sy gny toera itobohany <noise> sy gny hazo itobohany gny fangalany <noise> tahaky ny loko.